Raha ny mahakasika ny voatabia amin'ny boaty indray de amin'iny boatiny iny moa zany efa misy ny daty fetra ny afaka ihinanana an'ilay voatabia amin'ny boaty, raha ohatra kosa moa izy ka efa nisokatra de tsara raha hoanina ao anatin'iny andro nanokafana azy iny ihany.